Äa une anhmayu't ja'ku 'yakja'pu je television, controlji'k, ja'ku 'yenciendetzäjku, ja'ku kyampyatzäjku de canal, ja'ku mye'tzu noticia, pero mye'tzpa je controlji'knhtumä y y, hasta ahi namas.